איך בין עכט געווען א טיטשער און וואס איך האב געטון צו מאכן מיינע סטודענטס זאלן זיין אזוי וואו צו באקומען זייער אטענטשין פלעג איך אדער אויסלעשן די לייט אדער <noise> האב איך געהאט א קלעפינג א <noise> וועג וואו אזוי איך האב געקלאפט מיט מיין הענט <hesitation> ביז א- אזוי וואו מיט א פעטערן און וואו אזוי זיי האבן געענטפערט מיט א אנדערע פעטערן און שוין